כ'ווייס ס'איז דא אסאך מינע פיש, כ'ווייס נישט וואס ס'מאכט די חילוק פון זיי, ס'איז דא וואס האבן <hesitation> ס'איז וואס זענען גרעסער, ס'איז דא וואס זענען קלענער, <hesitation> און ס'איז דא וואס האבן פעדערן און פליסן און ס'דא וואס האבן נישט, <hesitation> שיפן, אבער כ'ווייס נישט דער חילוק צווישן אנדערע מינע פיש.